तैराकी विषय के बारे में हम जादा जानकारी नहीं रखिला। लेकिन एतना जरूर पता बा कि तैराकी के कपड़ा जतना हो सके ओतना शरीर से चिपकल रहेला ताकि जब तैरे वाला इंसान पानी के अंदर जाए ते पानी के संपर्क ओकरे शरीर से कम से कम हो पावे। ताकि ओकर कौनो <hesitation> चमड़ा से जुड़ा समस्या न हो। ओकरे अलावा कौन-कौन प्रकार के <hesitation> तैराकी वाला कपड़ा होला एकरे बारे में हमके कौनो जानकारी नहीं बा।